Maka tahaka ara-jenetiky zany tsy de ara-dalÃ na loatry satsia olombelo nataon-Jagnahary bakagny matoa tsy nataony zaho raiky avao, matoa zaho tsy nataony misy mitovy be amiko, tsy nataony misy manahaka anakay agny de izy zany no manam-pahefana am'zany fa tsy tsika olombelo mihitsy dikny <hesitation> tsy azo atao zany ny maka tahaka ara-jenetika sady tsy eken'ny lalÃ na mihitsy maka tahaka ara-jenetika.